אלא כנת מוג׳בור נכּתת פי עמר ואחד טול חיאתּי נכתאר עמר תלאתין, ועלאש? חית פדאכּ אלסן כתכון נאד׳ג כאפיה באש תאח׳ד קראראת סח, וענדכ טאקה אנו תעיש חיאתכּ, כתכון פאהמ ראסק מזיאן וענדכ תווזון מאבין אלעקל ואללב, וואהאד אלשי יחליכ תעיש באסתיקראר ופרחה.